बेहतर दवाओं का साथ लोग पहले की तुलना मा अधिक लम्बू जीवन जीणा छन। लेकिन येका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी छन। दवाईयों की वजह से लोगों की जु उम्र बढ़णा लगी च, वै मा कई गंभीर बीमारी देखणा कू मिलदिन। चेहरा पर समय से पैली झूर्री पड़ सकदिन। लोगों की हड्डीयों पर भी असर देखणा कू मिल सकदु।